पहले जो छ जु हमारा खाना होलु तै थैं हम नार्मल टैम्परेचर म लैला यन नी छ कि ठण्डा ठण्डा खाना तै तुम सीधा माइक्रोवेब म धरी द्योला तन भी धरी सकद पर उसमें क्या बोलू कि जो तुम्हारा खाना छ सु खराब भी होए सकद। सबसे पहले तुम खाना तै नार्मल टैम्परेचर तै ल्योला फिर तै थै तुम मइक्रोवेब म डाली तै और तै कु टैम्परेचर सेट कर द्योलु।